स्पेन के भी काफी अच्छा संस्कृति आ। से काफी तालमेल रखा भारत के लोगों साथ। बाकी देशा से अलग संस्कृति आ।